نوع الموسيقى المفضل بالنسبة ليا <hesitation> أحس إنه يختلف حسب ال- التوقيت اللي أكون قاعدة أسمع فيه الموسيقى، يعني مثلاً إذا أنا في النادي الرياضي وأبي أتدرب أكيد أحب أسمع أغاني كذا حماسية ويكون كذا تعطيني جو وحماس للرياظة، لكن مثلاً إذا قاعدة وحدي وأبى أروق وزي كذا أحب أسمع أغاني شوية تكون <hesitation> كئيبة حزينة رومانسية هادية زي كذا، أحس إن هي اللي تروقلي أعصابي.